في يوم من الأيام ظاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم هجرتها. كانوا يحلقون مع بعض فجأة انفصلوا. الأم والأب كانوا قلقين على صغارهم بدأوا يبحثوا في كل مكان، مع مرور الوقت اكتشفوا إن الصغار اتجهوا نحو جميلة هناك. لقيوا طيور ثانية تساعدهم، وأخيرا اجتمعوا كعائلة مرة ثانية، ها التجربة خلتهم يدركون أهمية الوحدة والعائلة في الأوقات الصعبة.